أتمنى لو كنت أتحدث الفرنسية علشان أحب هاي المدينة جداً وأحب شعبها وأحب المنتجات الموجودة في فرنسا، لو مثلاً ذهبت سياحة راح يكون <hesitation> بسهولة أحصل على المنتجات اللي تكون <hesitation> مصنوعة من المواد الطبيعية العطور المخبوزات الكرواسون المشهور جداً في فرنسا.